मै एक हप्ता मा कई अलग अलग प्रकारा फल और सब्जी खांदू। मै तीन से चार प्रकार फल हप्ता मा दुई सेव केला दुई संतरा अर दुवि अमरूद खांदू अर तीन से चार प्रकारा सब्जी भी खांदू। जनैई पालक ह्वगे गाजर ह्वगे टमाटरों ह्वगे अर यूक जू मात्रा च ऊ मेरी पसंद पर निर्भर च